Ber a minya a mohu yɛ ber a Ghana nyaa ne fahodzi wɔ afe apem ahaakron nye eduonum esuon mu. Osiandɛ wɔkyerɛ a Ghana yɛɛ dɛw papa na dɛm aber no na Ɔsaagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah ɔmaa yehuu hɛn bo a yɛsom dɛ yɛyɛ Gaanafo.